سلق البيض سهل چدا أول شي بتچيب البيض، بعدين بتچيب وعاء تحط فيه مأي باردة وتحط البيض ،‹ hesitate › بعدين تحطه علي ال- درچة حرارة نار درچة حرارة ال- الحين النار ما تغلي ،بعدين تبدأ إن إنت تخفض درجة الحرارة شوي شوي تسيبها ما يقرب من خمس دقائق الى عشر دقائق على حسب حچم البيضة.